ஆ, கடற்கரை! அதை நினைத்தாலே ஒரு தளர்வு மற்றும் தப்பிக்கும் உணர்வு ஏற்படுகிறது. நினைவுக்கு வருவது இங்கே. மணல் மற்றும் கடல் மிக அடிப்படையான கூறுகள் மென்மையான, சூடான மணல் மற்றும் உங்களுக்கு முன்னால் நீண்டிருக்கும் கடலின் பரந்த விரிவாக்கம். அலைகளும் கடலின் ஓசையும் கரையில் மோதும் அலைகளின் தாள லயம் ஒரு நிலையான, இனிமையான ஒலிப்பதிவு. இது பலருக்கு அமைதியாகவும் தியானமாகவும் இருக்கும் ஒரு ஒலி. சூரிய ஒளி மற்றும் அரவணைப்பு கடற்கரைகள் பெரும்பாலும் சன்னி நாட்களுடன் தொடர்புடையவை, இது அரவணைப்பையும் சில வைட்டமின் டி ஊறவைக்கும் வாய்ப்பையும் வழங்குகிறது. தளர்வு மற்றும் தப்பித்தல் கடற்கரை ஓய்வெடுப்பதற்கான ஒரு உன்னதமான இடமாகும், ஓய்வெடுக்க, ஒரு புத்தகத்தைப் படிக்க அல்லது இயற்கைக்காட்சிகளை ரசிக்க ஒரு இடம். இது அன்றாட சலசலப்பில் இருந்து ஒரு இடைவெளி. குளிர்ந்த காற்று மற்றும் உப்பு காற்று புத்துணர்ச்சியூட்டும் கடல் காற்று உப்பு மற்றும் கடலின் வாசனையைக் கொண்டு, ஒரு தனித்துவமான மற்றும் உற்சாகமான சூழ்நிலையை உருவாக்குகிறது.